منظمة خيرية ادعمها وانا جزء منها اهي هيومان ابيل وانا اجوف انه أهدافهم ومهمتهم ورؤيتهم وايد مهمة وجذابة بالنسبة لي لانهم يساعدون يعني كل الناس المحتاجة ويركزون بشكل خاص على المجتمعات المنكوبة والي تمر في ظروف يعني جدا صعبة نفس الحروب والنزاعات وهالأمور